يا خويا أنا عندي خبرة كبيره فهاذي <hesitation> فهاذي غرس الأشجار، عندي خبره كبيره لأنني كنت على واه، أنا كنت <hesitation> في التاريخ <hesitation> في التاريخ قبل كنت انا <hesitation> كنت محافظ <hesitation> محافظ تاع غابات، كنا نغرسو الغابات، نمشو نغرسو وعندي حتى دوك الشجر باسمي انايا وورد وعندي كذا، لا لا الحمد لله أنا متهلي فيهم، وراني ندير اخرين شهارا ي- يسقوهم.